Ndʒiɗunda munyana sasadatun ta karshe ka ha ma ɗow mechuka. To tunda ha ina ɗow mechwa. Yaɗ gulengna a ghivurata tarawa gwadunda farraya, va kuraɗa, agi umary bulama guvura ndurwa mallan wahiya, schoola da magai ramat polytechnic. Hnd na magai an polytechnic. Amma du yanʒu hakana, tun ksuftaɗ zuwa yau kusan shekara <hesitation> arbain nike dashi acikin university ufaɗamsa vukaɗ an university agha agha da shulkweɗ bitni, amthina saboda hashamsaka puɗ hutafakana kag gwamnati sai salamat. Ei to maga magi vukada yanʒu hashamsaka puɗu faɗa an puɗ hutaf angne lamunye, ye mogin dadamun, malayinch ko ma keɗau tina naɗ tapiya, inawandu kwara wuntuna, makordad chewa udʒangaɗna magach taya, magach taya, magach taya, magach taya, magach tayaka, yillan vurndʒu dʒe ko vurdʒudʒe ku magutina shkebiya, glafla, glafe nagatmin. Di dafaɗa nunuwaɗ tumaga ku bugh kwa ɓa makarantami, koda <hesitation> ansarta ngana makarantama kyautala, ama inunda tuʒka damewna ɗafeya ɗafba fed dag ku gliftan daɗ kama galgli ankenna, udʒinha kwan ngeghe yayi. Yaɗma yanʒu agha udʒinaɗ na alhamdullahi, galataf galai nahan alunda kakda university, alasheɗe kak ɗa sakandare, alashide hma an pramare nana na ei mayib daɗkana tsiiribhhuna mamanzabyaɗ kunduwo, kdamagog talahanu gna ama an huɗa yarwi kana ha uvah hamu ko, ama yaɗ mbusati tina dide giya ko mbet vuka tatsasti tu vah hiɗka, ku hlmi tuʒin haɗ jef maratanya, maratanya, warka ku dunye ge aghakana duk munda kar alan dida mawa ndamawa agha nech kana magawa maga dakana, saboda haka damunge awa tsukwa hang awa tsukwa hang amawaf gla tudʒinha, amawatan mara tu dʒinamawa thana mawa ɗighan. Ama tumtur udʒinamun chuchutach tunda kunbiyah kumbiyah kumbiyah nana uʒin harha bewa, sasa sasna udʒin harha bew. Nunu hana, karwa karwa gyaghalha gyghal harha bew. Saboda haka amawa ta tsura talamun, amawata tsura talamun. Tsuhura mulwa mawa, mulwaɗin kuma kadun ha, alahumdan shiɗe daban daban daban, duk mutaka tala awa nda naheng. Munda mog hang ɗughama namun ma gu kor mamun mudʒinamun, thina ghva, thina makaranta, thina addinu thina nunhana gabaɗaya <hesitation> dadha tsuta gwaɗa lamung anawa maga mudʒina, amawa maga mudʒina mawa, udʒinha toumawa. Nahanma kwaratunla dewa kamega nahem mudʒina tahan vana kwara men damawa yanzu. Agha namuwe kor mudʒina mun kena ankan. Sae ei auya gwaɗna na dabara mogol daki daki daki kag bator na dabara kag hausana dabare tsuhura ndunda da bare zudafu ko daf dalna hɗafka kana mayatina ha sakwa kaf kathanga ɗille haɗa ɗillagh da zuɗo. To ziɗa dillad golna kwaɓe dʒata, zuda dille a golna dʒadʒal kwaɓa. To da ɗafa gola susaltu dada ksuf tun <hesitation> vilaku kana sasa turga, to dadunda dʒavadʒina gol inaʒa gulna ei susa tu wahalg. To wahala gulen haɗ tudʒtundu saboda maga kaghuna hadada davlanatau. Gamsawa gamsawa, gamsawa tengamsi ama kugra gwaɗ lalamawa mudiʒimun, hima na lalamur muinmog. Dadamun vulamawa dadamun, mbitsatach thadatach tamau. Thadatch tudʒinamawa ana kwara tudʒinamawa, kuma nahan ma kuratan hang udʒihahamawa, dʒighhama da korhan mudʒinatanye, udʒina tange, dʒighha tang suma. Sa vaya lung da tama wa anken da kormawa ɗamalna kana so saboda haka inunda magaya, ah gwaɗun da koriya la ko hausa ko turanchi dam diya, to dole awi awadʒa ngudje don saboda thavathal ghga da <hesitation> yajima, thavathae ghga susayin tufit, susayin safak ɗakan duk dakwalunda ha gwaɗinda korka wa fituna. Mbitsaku inahu undashiɗ kada haha gwab hunda mbitsa mima, kada gwaɗunda lamunda mbitsata tumughka ɗamalukal dʒagha ainun da damdiya hausa mumuhana. Ruk rashi ya mʒavata tsuhura nda melhana masa dʒavadʒayin tinana. To ama ko an barki mawana ama kora mudʒinamawa gwaɗa mun. Achikin taghan dʒiɗanda magaina. Kuma aka yanʒu sagasamun da thadata mun ka. To tha da tatum da mog munna amma vula dadamun sa’a achikin ndʒukan da yanʒu nda gat kma. Inunda wawuha kam, kura nda kura kurenda mukayi, to dadamunye tayafama taya, nagaba shine muka, mad; takol dada mun ngane maklamanch ghabaz; akamun amun klach ghabaʒak. Dadamunye anyu masha tima towmiyin, gwaɗa inunda maguk mayin nang. Agha uwambaɗ kana dulu kai tob ndoba, tob ndobul, lthatha tha thuthal, thatha, tha thathal ana munda ma tsalunda lamawa damdiya ngane. Gamsa da damun anyi mashama tima towan kina, vure tayin nugha tuna an <hesitation> puɗaka vukunda puta mayin, ndʒinayin’nganda dasukwagha ma. Vurutayin nugha tama inanana. Aya dadamungaɗ ayin thada gamsa, dʒadʒayin tuba dadamun dʒudʒayin tuba, dʒadʒayin tuba dadamun dʒadʒayin tuba, dʒadʒayin tuba dʒuva todʒin mak dadamun, nakaghe klayin ghan. Inunda alaha kal tana ngane inunda daʒata. Nyanyamawata da nyanta mutaham ndeche, ata tuvurla dadamun ghwa dubu antobuyin, antobayin nda nahan gazama inunda damagat ampaniya dadamunye vulat givin.